ba su'a sire boni ba su'a sire boni lɛ a ba wian ɲuso a'a ba lo yanu baro la rɛni ho a juanɛ ba onni we sɛ a nɛ hona a ho we a te han fan dobo a te han fan dobo tua mibin ba ro soldara tua mi baro foburdon na tua mibini a we protege ho yoro mi depe <hesitation> a babe ma we diriro lo juanu lo juanu la rɛni don to bun nupɛ ma mi tonu jua pɛ ma mi tonu yirawe aba aba bu'u a we boni ma tete ho an don tua we sɛ hanro lo juanu tua we sɛ hanro juanu tua bawe protege ho yura tua bawe vɛ mi han dia a mana a bun bawe we yirawe aro ji han fan cruru a ji de a ba ji weboni na ho an